שטארקע מינע <hesitation> מאשינען ווערן גענוצט אדער ווען מ'וויל עפעס בויען, ווען מ'וויל עפעס מאכן אין די הויז, אדער ווען מ'וויל עפעס פארעכטן. <hesitation> ס'איז דא אסאך מינע מאשינען וואס קען ווערן גענוצט אזויווי זעגן דרי- <hesitation> און נאך מינע זאכן.